Chemo mu xkuj k'ob'ik mu xkuj k'osb'ik te'q qa xtq'xow chij qanma' che jun ri xtiqb'an, xkuj k'ob'ik lo keri'no'j are'k'la' kb'i'xik kq'xow qanma' chij che ju ju qa utz tiq b'an che jun q'iil che ju k'eex jroq tiq b'aan chu ju wnaq, mu chu ju qichilaal, kwaat xkuj k'ob'ik, xkuj ku'ktiik, mu qa xkuj b'iisniik si k'o che xtiq b'aan i qa qaxt'xoe qk'u'x chij ri njeel ri xtiq b'an, ri njeel ri qa utz rb'anik qb'an, kq'xow chij qanma', kq'xow chij qk'u'x are'k'ri'kwaat xtk'oob're' jun wnaq nimq'iij xtk'ob'ik qa xtq'xow ra'nma' che ri qa utz rb'anik che ri k'eex jroq tb'an chki ri richilaal mu che ri k'eex tb'an chu ri jun tinmiit, mu che k'eex jroq tb'an chu jun achii, chu jun alab'mu chu jun ixoq are'k'ri qa k'iy q'iij i kwaat lo ich'jtjiq qmaal, si qaqche ti'q k'sa'qk'u'x mu tq'xoe qk'u'x che ri qa utz tiq b'an.